<hesitation> Ya mahay mamatotra kravaty zaho a fa nanaovako kravaty farany zao a taminy zah mbola nianatra tamin'ny lisea de olona magnodidina anahy a <hesitation> sy de manisy laotra fa a le taminy zah mbola nianatra tamy lisea zany nahaizako namatotra kravaty sy nanisy ananjy farany.